Misy rolahy ñy biby. miroro lafa ñ'andro manintsy: -Manahaky anizay ñy biby tambotriky. tambotrik'io biby mipetraky añaty lavaky io sady mipetraky añ"ala eñy. ka ñ'antony iroroany lafa ñ'andro manintsy :miteraky i aminy ñy foto'eñy. amy fotoa manintsy iñy. sady koa mila sakafo. ho any ñ'anany. mamory hany i amy fotoa reñe ;zay ñ'antony iroroany avao.